गिरगिट एक ऐसा रंग बदलने वाला जीव है। जो अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। गिरगिट की विशेषताएँ रंग बदलने की क्षमता। गिरगिट अपनी त्वचा में मौजूद क्रोमेटोफोर कोशिकाओं के कारण रंग बदल जाता है। यह क्षमता मुख्यतः तापमान, भावनात्मक स्थिति या आसपास के वातावरण से मेल खाने के लिए उपयोग होती है। रहने का स्थान। गिरगिट अधिकतर जंगल, पेड़ पौधों और झाड़ियों में रहते हैं। यह जीव मुख्य रूप से अफ्रीका मेडागास्कर एशिया और दक्षिण यूरोप में पाया जाता है। रंग बदलने के फायदे। शिकारी से बचाव, बदलाव में घुसमिल कर खुद को छुपा लेते हैं। संचार: दूसरे गिरगिट से संकेत देने के लिए तापमान नियंत्रण गर्मियाँ ठंड से बचने खातिर गिरगिट कहाँ देखा जा सकता है।